Gne sakafo a Kanada any zany da mioivaova araky gne faritsy Io ô da miaraky amin'ny akora Indizeny any e, baka Fransa da baka Britanika Anisany sakafo tena malaza a Kanada any zao da zao tsaraindreo hoe poutine zao Poutine io moa zany da tsy ino fa ovy endasy, da misy frômage da misy sôsy koa miaraky aminy eo Misy koa ny sirop de rable, io da tena mampalaza andreo Da reo koa tena tia mihina hazan-dranomasy